Ilà rolahy ñy kitsoro: - ñy kitsoro natao hitarafa, hanentea nteña ñy raha mety ndreky tsy mety an-tarehy nteñ'eñy na am-bata nteñ'eñy, ñy volo nteña hentea soa tso no mbo misy mintsirantsira, ñy maso nteña ñy fijery nteña hentea soa tso no mbo misy moty y, ñ'oro nteña tso no mbo misy tain-delo, zay ñ'ila.